آئرلینڈ کا ویڈر ایک دم اَن پریڈکٹبل ہے کائیں کوں بولے تو یہاں پہ تھوڑا بارش رہتی ایک دم گرین فیلڈز رہتے، کیسلز کے لیے بہت پرفیکٹ ایریا ہے ونٹر دسمبر سے لے کے فروری تک چلتا ہے یہاں پہ کافی برا سردی ہوتی ہے اور سمر جون سے لے کے اگست تک چلتا ہے ایک دم سنی سنی ہو جاتا ہے باہر پھرنا ہے تو باہر پھر سکتے سپرنگ اور آٹم بس تھوڑا رینی سیزن، اور ہوا کے ساتھ میں چلتے رہتا تو ایک دم جو پوسٹ کارڈ سٹائل ہے، کوسٹل ایریا سے اِن لینڈ ایریا سے وہاں پہ تھوڑی ہیومیڈیٹی اور گرمی بھی زیادہ ہے اگر آٹم دیکھنے کو گئے تو آٹم دیکھنے کو ملتا اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ کبھی بارش ہوتی، کبھی دھوپ رہتی، اَن پریڈکٹبل ہے یہ ایریا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایک دم اَن پریڈکٹبل رہتا